Ny maha samy hafa e soavaly izy ame gn'ampondra koa zagny e saovaly moa de efa fantatrisika izy io fa matanzaky izy io sady mahavy, mahay mihazakazaky sara, fa e gn'ampondra izy io zashy mi- <hesitation> mandeha moramora avao izy, milegnalegna fa ny soavaly zashy mahavy izy, da afaky minday enta koa zashy gn'ampondra, ndre soavaly da afaky minday mitarika sarety avao koa izy.